اب دیکھو، سی لیول بڑیا پانی کا تو پورا زمین پانی میں ڈب گئی، سمجھو۔ وہ ٹائم پر <hesitation> ٹیکنالوجی بھی تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی، جس کی وجہ سے اپن کشتیوں میں پھرنا پڑتا اپنے کو۔ اپن ہاؤزز جو اپنے گھر رہتے، وہ بڑے بڑے کروس شپ میں اپنے گھر بنا لینا پڑتا۔ اور تھوڑے کیپسولز آتے تو زندگی کیا ہے، بہت زیادہ ٹاف ہو جاتی، لیکن اس کے ساتھ میں آسان بھی نہیں۔ اپن آسان تو ہوتیش نہیں، زندگی بہت <hesitation> جدر ٹاف ہو جاتی۔ زمین رہتی نہیں پھرنے کے لئے، بس ہر طرف پانی پانی رہتا اور بڑے بڑے کروس شپ رہتے۔ اگر آپ کو پھرنے کا ہے تو وہ کروس شپ کے اندر ہیچ آپ کو انٹیریل میں پھرنا پڑتا۔ لیمیٹیڈ سامان آپ کو ملتا، انلیمیٹیڈ سامان جیسا آپ زمین پہ ملتا، بس انلیمیٹیڈ سامان نہیں ملتا۔ اور آپ کروپس پروپر طریقے سے کروپس کو کلٹیویٹ نہیں کر سکتے، تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی زندگی جینا۔